Hen zem ɗe ga̱ tong bua̱p bi ga̱ she na̱ nie ga̱fe ga̱ yo na̱ hen yo bua̱l ani, nda men she men ni kuma hen zem de tong bua̱p ni la ma̱ yil ga̱ bi ga̱ ɗe men da̱a̱n gwamen, ko wuro zem ga̱ na̱ ɗe de ga̱ mang ni ga̱ muan ni ga̱yi ga̱sampe, kuma kafin ga̱na la yol muan ga̱yi ga̱sampe ni zak ni buap a bi buap ga̱ she na̱ buap la ga̱ muan pe ga̱ yil bi yil, nasara mu de tang ma̱ bua̱p bi na̱ puur muap ɗe bua̱p pila ga̱ ɓuap, muap la ga̱ buk dibi ɗe ga̱n shir muap tong tank a gwen ma̱ bua̱pni. Biga̱ sa to hen zem ɗe tong bua̱p biga̱ she na̱ sosai, nie ga̱fe tat ɗa, bit degun lana ga̱ ga̱ bua̱p bi hok tong zem ɗe ga̱ mang ga̱ muan ni sen tiem ɗe ga̱ ep war yi nga̱ a bi ga̱ sa to hen zem bi ga̱ buap